هاي الشجرة جانت تخبر لكل الناس الي جانت تقترب من عدها حكايات قديمة و حكم من الزمان حيث بدو الناس انو يزورو هاي الشجرة بأنتضام و تعلموا من عدها هواية اشياء عن الحياة و الطبيعة بحيث الناس اصبحوا كلش مرتبطين بلأرض.